بشتغل حوالي تسع ساعات في اليوم فا بشتغل حوالي أربعة وخمسين ساعة في الأسبوع وبشتغل - باخد حوالي الخمسة وعشرين يوم أجازة في السنة.